Hambaniit um tuujaos, et hambidõ vaihit puhastaq tuuga, kost muido ei saaq kätte hambahar'agaq. Et sis hambaniidiga tulõvaq nuuq egäsugudsõq söögijätüseq säält hambidõ vaihõlt ärq ja mustus.